Kore'eet kimixi'm reh la chikopa taqee' <hesitation> kik'aach reh junaj aq'ab' peet wula mood nqaq'aram ke wula la miis janaj aq'ab' la miis nab'araj <hesitation> nb'eja la miis nrila tah cha tah cha winaq <hesitation> pues nrisik' ar rik'uxb'aal igual je' bueno la ch'oh nawila' cualquier ratito narib'ee nawila' pa pan q'iij nawila' reh chixq'eq ja'ar nawila' re chaq'ab' ru'uum la winaq ki'oo jii'la entonces tah cha k'uyunsinik reh winaqe taqee' y re' ahpa' rmeer wii' ki'oo ila cha la chikop taqee' loo' je' tii la taltapach la ch'oh la tz'e' la miis <hesitation> la tz'e' jat nab'araj kore'eet naak ajii'la naak cha kawura na b'araj <hesitation> la tz'e' na rijapwa entonces kore'eet wula mood nqaq'aram taqee' la kimixi'm wach chikop taqee' are' re' taqee' la kikeb'eja o kik'ach reh chaq'ab' taqee' <noise>